Weno mendiogna naꞌa porkena nangui keskena dox met koxtumbrar konzakꞌ kon to komid per na tal gawmiet nexdox daw por dawkomidke per esnelarondemiet par gonzak kon guesekꞌ gonzak gon naron goxt <hesitation> ni la ast komid to komidke neriara to komid buel ke kama buel <hesitation> chnelakz nono morksid none parr guelatguex gxenax kotonox bsil choteno na bues nadi nadi yakalada noramiet naron kon sak komid par naa arkachaaarso alomejor <hesitation> bri par delant gunia poner <hesitation> ksey gonzakan lo weld weld nerni wento welkwechit, ornedoxe nederknia buest ni xdox tawno pardentenet openazi skna gaken per no sakcho mode egchonilaw chaka mieti to buelkema nedganadill lo famil sana raksake shgodnale gode god denet enterenteene nerdo nixtadan naꞌ shnelan nierninaꞌ nia buelkenne mazə ninara buelə belkwachit kernedonana porke. Gra- granilalə niriabuena bani xto xtam por jkemplə xa kuli xa kera <hesitation> to rabke to chrueruku kon rroz palamna o bcherobzak kolamma <hesitation> gon nichanema bentro kon to xobyenkə xilldalen xgom niate chaw kon chan chzizanegom guepar nilaa ni nax shgabana gone presid gon akan jsidiaꞌ porka buese ropresisgaken rawgna mietma no rmandadr rabanoo abuesroodio miedka yogowwze perabezriuꞌ digonrabe mandadkaꞌ porke nidrerabala nidrika rabane kreo keron presis pakeguesen tiste guised mien kosakꞌ miet kon misit rakimid raramill miet pare, chenelato to komid ni le madron lallꞌ mieti kasiero bam kasiero, zunielam narat miet konzakꞌ axte pake gala no miet konzake de mietguiw naka kono shetlam naꞌ shtlan komid gonzorow zon mietgan gomxe gropna miet norop lo mietnani ni este gakze presis miete komidni rawmi xatal kon sto komin larioꞌapues este miet miete. Este riotat par gonzakoo wmbie par miet gak le legaklalə kozak kon tieskwiaꞌ klararan klara tachene gawnix komidkə gotale dgalioꞌ glaran ledala libuenzakꞌ konrak bueliudꞌ ronsak kon tal bicheegrgalyilan pues kawnixchon yanina guebieda med ya no por no paket abese daa kon primer yerakadlix gaakze gon charoni gon gan chini chazon gon zakꞌ yanten kon después layi gako to nirni miet gonzako komid gonzako shiegala chegꞌ tarkitlallꞌba lalierano ganobzak komin niba buenzak le buenzakde zono gak kombxe kase mientbay nenaze´gakə nenal dgalmiet yoogan krara mandad naꞌ rakə somiet gane zekenaꞌ wgarongakə gakrbaarmandad lamet ndiuꞌ neꞌ tezakan matzsiwdoo nee ninaa comida ninaaa nimas nogan gaw